Aam naa gə in una pii ang n ii pakna pak páái dəu gomna tiya pii na zeriyazzə, naa perə adamawa n pat e yerezo ara rikak e gamnak, e mee ina roon ni piik pa e mee ni ina roon go'on pak koo ee eyi na náá ena bo'ro na go'pa. ya kokuma na no̱ka gwan eseen sa'ka gwan sam sə i ognee bonge ri ang pakrəya? To̱ ina roon mira gau sə mina sundo to̱ boka ese en me̱e̱n meen nok ri'ak yede ya ere samsə e gamnú ee mariya yerei e gamnak dəu kasan vere rə te'ka sə e gamnaki to̱o̱ e og ina e iin gamnati bo'es kee pa. Ina e yaa enge pii gə eeyaa ena yaa engə ləəga ge̱e̱pagə gomnati rá siskee me̱e̱mi ama ina eni e mee ni e dookuna kpa ko ee mariya rooyi i o gee e desə paziya kokuma na rigajiya Too miigə n mepa noka ri'ik ina eni mina gau so su mina sundo, to koo wakateya ina go'ran siya sa sə ma inge ee lailai te̱e̱gəka pii ərə teegə maza sam baar kwe̱e̱ səu, sə lallai ra'səske̱e̱ ran meem. Sə toksee ina e iin wessawe sə bosee ina sə e innaz e me'de kinkupa koo dé muko, ebo e gau tan a gau gə ri eri eana te̱egə a az ena enge leegə wota úr dáng ka’ ena za ena teegə az engə ləəsə wota úr dang zaa re ke'ee, too e mee ina e bo'ro sə gomnati mu'susunee ee gwan sam, bila góokpa mááma bókarəm ma e dó náá ina an doneta wosoti náá negi sə e dó sə e bo’ kana ukarə ina ri an wumsarə in zaka na zaa narə da'təpu looga ina an fəəga eki gə kana akarə gə wan du'a gə gwan fəəg de’ pourək gə uki mo sə rekti ke̱ ina eni see bo baalə sə ta'e ri'eri yirkuu to̱o̱ ina e ooro gomnati ren to̱a̱ ka gwennen. Usani ka gwenee gwen wakateya pazzəya pat no̱k so su eka na sam sosu rə tosee marirə te'ka, sundo sun náá uri ama i bo'sikee ee uri pa e te̱e̱gə paya úr gwan iya gwan sosi <hesitation> e te̱e̱si ai sə ii kuriya erə e go'ruz gə, bo'ro rigazzi ama e me̱e̱ sə gomnati sə mu'su sunee sam gwan go'ru ka ko na ii ego bila rigaya? Eni ii e go’ rigaya? Wallahi pe'ek una papa. Sunduk una ge̱ bonge mariya ai gə ipu bonerə no̱ka riik gə bozaa bo bo'tiya an piipa, ena zaa sə ena go'ro gə i dosee bonse too eegə in paka zangəkarək ankáá goo ri anka boppto ko̱o̱ to riang káánka sə maza riezi gə maza ezi gə maza de'tək sə doto pak sə doo bonge se i kweetu na're sə go'sine e orazgə, wallai, zai iiiii go'se ne dol dei deyaz e mepa eegə ri akgə epu wo'oso roo koros i keesee ee haskerə pa ina gwan sə daa mee ee e mariya e e yero zoi ina eni sam sə gomee gon baar nok gefeya eez oko pa. Ena sundo bo daame dan e mee ne e bo'kunnak pa, ama emee maza bil esku rumsa wessas, sə sundo naa ee sə bo'see kak anya, see gau se’ gee yaksa zok naa uraz e meepa ii i uri ina sundo sun bonge <hesitation> lallai nibo bo'tək ri ang ak maa sei aka ogu i veksu i gənnu sái, ura ruuto bonge <hesitation> bonge bobo zak rin wata una gə le̱e̱gə geepagə sə bo zaasu bore po'to ina an bo ro ee bone rə te'káz aka og si kenan in ii veksike̱e̱ ii gənkinee sa'káa to̱o̱ useni irima re̱e̱ki gə rikak gwan sam sə rikak epu go’ rukro áá eni epu yaakən də bil na keeske ken, sə dəl na geeke gen kwe̱e̱ to rika akgə, ena go rusapu ri ina sēēske een gə aa eni es to̱o̱ rieki ena zaa səna esse en yirku har ma neerə go'ma ena keetə enge <hesitation> gə lalai ina toa see yakamata eka go'ro áá an ko ende te'ka ma é gekən pa e rumn gə ro'or maza ka'keez pii Gooni daa rutuk sə doo bonge no̱k ande sə i bo'ro ri ang ya? Pii pa maza sam sə dook bonge bo ka eez piipa. E gwaa rəkrə ende te'ka. E bo'ro kala anya ri eri ende te'ka to irima eki e ii enge gomnati ro gwensee yirkurə rə oksee yirkurə bilaa ekirə sosai nok esə e gau sə eema sə e ke̱e̱ osarə ne e gau ni mai gamn sə gən sə gamn sə i gən beldima iirək e ii boka bo bo'ro rieri noka riik una pii ang gəng bəng gə sə n doo minge riang pa e una pi gəmbəng sə n dook minge ri ang pa una pii gəmbəng gə sə n dook minge n le̱e̱ sə n doopa. Npu oruk billə rə nentee maza wessawe'ez, billə nentee maza wessaz see ruuk sosu na gbətə see doo enge bo te̱e̱gu sə ra̱a̱. Keesee oosarəz, uzi rikak, e i nii go'ka addu'a pan, bil boo rə nentu sərə keesee ee oosaro. Noka ina sam se rikak e assə mu'kana eni. Ina gomnati ka de’ səka gweenee, səka og sənee yirkaa rə, soo səka gweneen a eni. Nok ina ena esse en bone sosai. E mee ni e bo'kənnaa pa. <noise> bil rə nentee nee baaza neekee sə kee seez. Rə nentee neebaaza weccaweez, nok see gan weeca, ko bonaya <hesitation>